<hesitation> So a ƴeewii e ley finaa tawaa españ yimɓe non fiyooɓe balon sanne. Yimɓe non du jogiiɓe dinaaji, Kerecieŋaagu ana ton, alsilaamaagu ana ton. <hesitation> leyɗe du ɗe mbiyata yewtere ana waɗee e muiɗun sanne. E ley faamu an de. Ayyo.